To goɗɗo wiinomba gote kam, lammba gote kam, walaa ko waɗantanto ɓernde sey jagorɗo ardiiɗo leydi mo koromwal arandeal mo koromwal marngal lammba gote, kanko woni ardiiɗo lesdi am.